<hesitation> Fandrôzeko raha tsaboaka zen̈y arakaraka ny toetr'andra fo. Koa maika be in̈y andra indray mandeha isan'andra zah mandrôzy izy. Fo koa ndraiky tsy de may be in̈y andra <hesitation> in-draiky zen̈y <hesitation> isaky ny roa andra na telo andra karà in̈y mandritra ny semainy araiky.